आमलेट आँडाति बनता सबति पहिले आँडा ओहके लैके खुरियामे फुरना, खुरियामे फोरके खुब बढियाति मिलैना, मिलाके नोन, तेल, हरदि डरना आउ डारके फेर मिलैना आउ ओहके आगिमे आवा या फ्राइ प्यानमे धरना, फ्राइ प्यानमे धरके अण्डा डारके कुछ देरतक बढियाति पकैना तोपके, तोपके पकाके पाकजाइ तौ ओहके निकरना, निकारके हमरे <noise> आँडा ओहके <noise> अमलेटके रुपमे खाइ सिकत होइ । आँडा काहिकि हम्मर स्वास्थ्यके तिहना मजा करता ।